Antes ni ska beñ beñ re pues rap beñ que guñ beñ smandaa beñ iloo beñ siaa beñ ro lis beñ este guñ beñ nis- at- nisiab gac este shiob yët sicru ra yëte guñ beñ nac guñ beñ ra yët shuuch <hesitation> hui beñ shilo gaí shomiil beñ la ba guú sac ne o sheta bal sheta shí shuuch rri ra yët pur ra yët ro chuk callun beñ na gac gaí shomiil líaa gaí diip llicne diip chic rune yetne ro molin de maan o lo yiets got beñne con <hesitation> nui nui yetne lo yiets chic ne che chicane guuñ beñ ne nisiab lle- lle ra beñ ni nac a shied beñ ra te ra te nic chic rune basal kia beñ beñ porque bal sheta huish ca ni ra beñ que sheta ral rumbeñ mandad que sheta ral rumbeñ shi nic sheta ral rsoob beñ sheta ral rumbeñ comid nde hui siet beñ ra te cos ni nac rumbeñ ro llú shilo sood bsia shi nic rii llic bsia shi nic chu llicte arroz shi nic chu llic te sope guñ beñ. Ra te nic shi nic che llic te cald hiit gua beñ ra tee nic rap beñ que sieñ nic den chica basal kiabeñ beñ lla bal sheta pues huish <hesitation> ruitis beñ rui beets tis beñ ro list beñ shilo guñ beñ rubiec tis beñ shi nicne shi lone guñ beñ scomid beñ shi lone guñ beñ asta par re ra beñ par shoo- shoop beñ chic ra yët shuuch callun beñ casee ra banga skiët beñ sheta nac ne yët sac sheta nac ne yët sicru rate nic nac ni sied beñ antes chine kia beñ beñ lla beiñ göl nic ni nac gaac cheëlne shaap ga pues nic sigac rap nic que siet nic guñ nic smaanda va rap nic che nic daiñ che nic guñ nic shamdad ne nac ria llaäc nac ria ro yu cue tis llaäc den nic ca nac ni callun beñ casec beñ shi shi lo deë callac comid callac lo deë lla na nac llie nic nac chi cansa ru nic nac sheta yal riru <hesitation> des fuer che nes la call chihui den- den caro ne re ra schen ra beiñ ni nac can sa ra ca lleé chi chac rashi ra nic ti galdi runic por que ba nac shi <hesitation> va kuä shi beñ va kuä shi ti ru galdi nic lla de kuära shi saara shi nisa huana ti ru galdi chi cansa ni sa göl ti ru galdi shicansa chaag ra beñ tis roc ra miug sheta ru nic. Rap ra shi que roop ra shi sicru lla bal sheta pues sheta sa rbe sac beñ bal ti beñ guñ este ra te cos ni nac a rni beñ lorashi guuñ rashi llaäc nac lla- lli- nac lleech llaäc ro lis beñ nic nac ni nac gaap tis beñ llaäc llet llaäc de nac i ten chic cashoop sa yët callau beñ com re pur rsuob ra te ra llieche lat ni nac rsobga pues llac nac ni nac rap tis beñ deeb tiemp dene cashoob chic ca llac yët callac nic- nic nac ra cos ni nac ra pra huana con göl siet ra antes china quia rashi sa rashi lla chin ba ruñ rashi gaan nic pues ba sal quiarashi sarashi lla chicane roc este ba sal gaac diïñ huana ba sal gaac che beñ shal beñ mandad che te stam bail biñi chi tiïñ huana chi lle ra banga que sic sic siop ne lla de roc snaan shaáp nac ni guee chic pues lle ta ste smaan don asta guinea biñiga dish bal na biñiga shilo ne la stiich biñiga o shilo chicane lle ta rbeg beñ teerm de <hesitation> te beu o tiop beu rbe teerm llet sac ra banga chic rune gui nesac beñ banga dich chic llet saag stam bail biñiga con staat biñi chic rune rnabeñ ra ra dam bail steñ comuñion sten yel rcabé steñ ni brob nis ra biñiga ra ra banga lleet. Ra banga nac testigu chic rhui ra banga que callac diiñ shüna shiñ bail ra banga lla roc nac ni nac rseeñ ra banga pues gee ra banga niab dish ra banga lo biñi huana chic la shiit la ne la li rela yoö sied ra banga siop ne re lla biñiga ne rni aä chicane ba nac dichga buen chi nu ru ne lla roc nac ni cuek sac ra banga ste teerm llet ra banga ste tiop chon beu chica ne guiï sac ra gac raba- gac llal rui dich chic rune inaab ra banga bal las ra banga inaabru ra banga ra tiop ra beñ ni lliet llet hui llet gacbë ra banga que cayac diiñ biñi re lla chic rune llni ra banga guuc nac ni chë ra ra famiil ra- ra stiú ra biñi ra snané ra biñi ra biñi göl ga llet ra chic ra laado steiñ huana re llet sa ra stiú ra snané ra laad steñ huana steñ shaap rnibeñ lla roc nac ni nac <hesitation> cuera banga llal ruí dich chic ni ra banga chic guuc guuc nac ni rlas ra banga gchïna ra biñi lla roc nac ni rni ra banga chic lla roc nac ni lla de rni ra banga nic es porque ba- ba juc rone <hesitation> dish li chic que llamer ne gchïna ra biñi don shi beuga cuec ra banga shoop beu gaí beu cuec ra banga chic pues va nac dichga que serio chic vay llet ra beiñ rec chic. Na eda ni nac par rca ra biñi rni beñ nac te dieciocho, veinte, veinti tres años rocti nac ni nac rca rashi re porquei <hesitation> chic nac mertis mediid ni nac a basal rdie beñ shiñ beñ lla na nu sa ra shi beche rashi rri rashi see rashi rca rashi beñ de catorce, quince shet la di nik ruñ rashi sic porque beech ra biñiga she ta ral ruñ ra biñiga mandaad ni sa te cos lla de ba nu ra shi veinte, veinti tres, baral ruñ rashi mandaad pues rdieed beñ shiñ beñ chic per coom stich cam lla bal la fuers digal di sa dieñ beñ biñi lla na chine <hesitation> ried rashi rbe rashi ra shiñbeñ rgacs lla roc nac ne chic sesa sigac ried a chine ba nu biñi ro lis rashi sic com sheta callac diiñ biñi ga bri rgacs biñiga lla chicane pues see rashi se hui rashi lo staat ra biñi gaac te smaan chic ba se rashi se lle rashi se nab rashi disculp que rooc nu biñi lla na roc ne staat biñi gane bal gee yo chic ra banga rni lletta stal de shiïga llopne rvec ra banga te teerm te <hesitation> quince dia una seman te smaan. Lla roc este ri ra stam bail ra biñiga rille chic que roc nu ra biñiga lla chicane ri ra banga con ra ra saä ra banga rine ra banga stam bail snan bail ra biñiga stiu ra biñiga snaan ra biñiga rillun rashi ri ra shi ri lluulo rashi lo- lo snaan ra chaap chic lla roc nac ni rbe ra banga llel rui dich llal rui dich chicane ndeec rnaab llal rchina chic rchina ra biñiga lo civil lo bishoos lla roc riane te ne chic ruñ ra banga gaan rchïna ra biñi lla ruñ rashi gaan rchina ra biñi te ne roc cuec ra banga teerm chic don gucne chïna ra biñiga chic lla pues nic nac ra ne ni nac a nac scostumbr ra beñ nes re lla de china ra biñi pues basa cua ra biñi shi salo ru guñ ra banga rbech rashi ra biñiga ish gull ne rashi ra biñiga dich ge rashi shi cuent beñ rashi ra biñiga sic dira biñiga ñunbee snane staatne hui este godid rlaa beñ godid rchech ra banga lo ra siñne per com ra biñi bali brigats ra biñi shi salo guñ ra banga chic ru si perdon dich gaish lla nú ra beñ rsallí ra beñ rni ra beñ ste beu rchïna ra biñi per sheta ru ruñ ra beñne ma sa sa se ra beñ rdieí caa teerm lla sheta ruu lla larashi rchïna asta rac diez años, ocho años, cinco años, chicru rchïna rashi sheta ru llal rchïna chic. Lla na chin rchïna ra biñi chin rlli lo rchïna ra biñi rac loni pues loni roo ruñ ra beñ lla chin rlli lone chic ru ne se saan ra beñ choclait este hiïstil beït raura banga snaan rolis shaap se san ra beñ nic lla chine rseen roc pues rba- rba ra beñ rec ish rdiet ra banga este squíos ra banga que bidei que huisan ra banga shi nic lo- lo a ro lïs snaan shaap na chin rchïna ra beñ re pues sic rac este ri rashi idioö rri rashi liis stam bailne roc dam bail rshu cheu rashi rate lla roc ba se ne dam bailshi asta ro idioö ro puert idioö lla roc rsen shi pues roc ba suaä shaap rsen rashi roc pues roc ruñ ra banga entreeg shiñne rop tis laad sic lí biiñ sic lí ra- ra beñ rec staat huana staat göl staat shaap pues <hesitation> ruñra rbe ra banga roc chic ruñ ra banga entreeg shiñne roc ruy ra banga dich lla rocti nac ne lla roc rsalo miish rsalo riilo miish rech duuls a lo leë idioö rech duuls rquiech rabeñ confeet, arroz, rquiech ra beñ llic shaap lla roc basïne dam bail este <hesitation> shi- ra shimbailne asta ro lisne chic steñ bau- steñ <hesitation> llal roob nis ga nac ni ruñ gaast ri ne ne rine ra biñi <hesitation> asta ro lisne lla roc ni rri ra banga ro lisne chic base sa ra banga Ro lis <hesitation> ro lis biiñ chic lla de ro lis biiñ rri ra banga ri ra banga ro lis <hesitation> snaan shaap roc nac ni rllilone chic roc rri ca rashi regaal rri ca rashi rate cosh ni rdei ra beñ rca a shaap roc ba sisac ra banga rolis biiñ chic roc tisa ba- ba biane roc rsalo loni chic llal rillaa llal rau ra- ra- ralo cos ni ru ra roc llal <hesitation> chilla ra banga chilla ra sagol rquiech ra sagol duuls rllilo rech duuls ga pues chicane ba bilosa loniga chic lla rra llel chin- i- ried ra banga roli- ri ra banga rolis shaap risaan ra banga histil choclait este beït ra te ra cose ni nac refresku cerbes ri ï ro lis ra shaap nic nac te este ni se saan rabanga par par pa ra snaan ra shaap con staat shaap lla roc pues ba biilo este lla roc ri ra banga ri staat a biiñ ro lis ra <hesitation> snaan bail rashi ni steñ bautizo ri saan sa rashine sigac choclait, histil, cerbes, refresku, neep, ri san rashi roc pues roc lla na ba biilo loni chic chon, tap shí rac ne ba se ra banga se saan ra banga este llel giesega ro liis ra banga chic. Na tiemp na ca si sheta ru llal rchïna na pur rban rashi ra biñi sheta ru rchina ra biñi mas biñi beech mas biñi broob na stal ra beñ na sheta ru rchïna porque rcheeb rashi gast ni ruuñ ra beñ chic ru na aparte de nic sheta- sheta ru rchilo rashi que sac llal rchïna porque llal rchïna sac ne porque sac ne huí ba nu beñ she nes dios chic lla nde stal rashi sheta rni rashi sheta sac llal rchïna sheta rchí lo rashi llal rchïna rni rashi teblo gac baiñ ra beñ ni nac caí rchïna beiñ ni ba bchïna na nu ra beñ ba bchïna chic sic cala sa ra beñ sane per shet ladi nic rni rashi pues ne na pues ruía stal beñ ish sheta rchïna na tiemp na na nu- nu schen ra lleiche ni nac cerc par rre pues stal ra beñ ga chine rca ra raac diiñ shiin ra banga rnaab ra banga beït treita beït ne rnaab ra banga lla nusa ste lleiche ni la <hesitation> smash rooc rnaad rashi te goon te goon enter rca snaan shaap lla rooc snaan shaap tinan sheta ruuñ ra banga este loni chic roc nac ni ra banga deep enter maiñ rca ra banga lla san juañ nic este beït treita beït rsha ra banga lla nu sa caro shetasa sa re sheta rnab rashi re. Lasha re sheta rna beñ bolunta nac ni se san beñ donbal beït donbal per deni inap beñ sheta lla san juañ pues rnab ra shi beït smash goon deép te goon rine ra banga lla sanm nu te lleiche ni la san maurk roc este si gaac roc rnaab pa ra banga especial rac cheu sgandel ra banga ni ri ne beñ rcalli lo shán úies ri gandel depte gandel rac ceer lla roc sheta sa rnaad ra banga shi nic simple lla rnaad ra banga llal rchïna roc este pues rchïna sa ra banga per sheta rnaad ra banga tanto maiñ siquetati llet saanla o te goon o te sheta rnaad ra banga beiñ ne se ne beiñ sbolunta beñ sene beñ chocolat choclait este beït don bal beït sic tis ni rlas beñ.